evao akpo me̱ no̱ re̱ gwa ewonia ro so me̱ nia aro o̱za me̱ gbe emo me̱ kpobi ine re na be emo me̱ re̱ ne̱ ri fiho omamo edhere ino aya edhere o̱ awho igbulegbu hu me̱re̱ na be takai no a fi ova fiho̱ obo iskulu a fi ova fiho̱ obo̱ uwo ewure̱ a jefi ova fi obo̱ uwo ewure a je wure a ve yekpo̱ ziezi aje ye akpo ziezi a je wo ke e te̱ na me ti je yo omamo akpo̱ no̱ u te ome ma vo̱ o̱se̱ rie ma re ria erere o̱ emo na emo na te je̱ mia ma re te je lu mare̱ nya lele omamo edhere ma re nya ekpele usuhu me̱re̱ ria no̱ wha nya ekpele usuhu wha nya emamo̱ edhere no̱ ore kpo owho fihọ edhere o̱ghene re a je nya edhere oghene keme who̱ te lele edhere oghene were wo obokparo ino̱ nya ekpele usu gwo̱gwo̱ho̱ho. Eri mere ne̱ ri e̱si kpobi me̱ je̱ ta kia ino iruo no̱ we bi lu o̱mo̱ oware no̱ we̱ fi ye, je isukulu we̱ benya fi ero hi isukulu na keme isukulu na ho̱ ode̱ no thara no̱ whe̱ aro̱ emo gbe eya ra a ti ro yo omamo akpo̱ ri erere re je rie e te ze je to mai o̱se gbo̱ oni na ma je̱ e te̱ lu eme mare je̱ re erere uye mi no̱ mia wen so ere me̱ne ta kia evao esikpobi ino usuyoma uwomaha we̱ ya no̱ were hi lele awho esai nya yi vovo ekpele oware nọ a bi vovo na na ha keme ikpele eware na ibi fi awho ho ekpele akpo we vovo ho we nya we̱ wo̱ uresa ha nya lele o̱ edhere o̱ghene keme wo̱ te̱ nya lele edhere o̱ghe̱ne̱ we re wo eghale evao e̱si kpobi so wo̱ ke̱ no̱ ma no̱ usu akpo̱

ere me re̱ ta kia evao esi kpobi mere ne̱ ri no oko̱ no we̱ be ko̱ kpobi okọ no we̱ be ko̱ kpobi mu ero ye̱ we fi e̱ro fiye̱ o̱ma ke ka reye̱ ro mu akpoho̱ oroniko oware logbo o̱vo are ro mu akpoho̱ omoto oware reye ro mu akpo̱ ho̱ oye ete oghene oje lu eme oje ghale owhe ore ne ete̱ kpaowhe kpenu ro̱ke̱ ewoma akpo̱ ra ureno.